Pos paquí pa Estremaúra no sonin los páxarus más corrientis assinque tapocu te pueu izil de ciertu. Peru delo que tenemus vistu ena teli, las águilas estas pos agarran alas sus presas con essas garras aguzás i alogu las cain dendi lo altu pa matá-las i poé-las comel. Paquí alas güetris de Monfragüi, un ponel, no les hazi falta toa essa trebajera porque comin ya l'animal muertu, amus, que sonin de carroña.